Yomnokela, alimea wida minga bagno? Ay doro ghasie ghasen ghasenane norin kaisen kayafijinan, ay eska bagnid teniga ukkair, ter ademriya imuna, wida goni, ju habluj nasieala, fenin tula ju dara tigoso, fa min min terin bagneka fa ju ukkaire igo, tedan gon fa, wida fa fa wiskir fa bagnidta weskir bagnir, wida gon ju darosaa, menja tigosa, ademrei oddor in idd weita issa, wea taka bagnid tanga dumakumu, in idd witta issa, wida goon fa ju fegeiridou juro issa.